E wodi faɗe fere-fere, e wodi faɗe fijo, e faɗe yilaaki, e faɗe lotaaki, e faɗe janngirde, e faɗe nange. Kamaa ba faɗe Fedora, e Beanie, e korɗe, e beret ko sandal, Panama ko faɗe Helmet.